रङक बात करइ कि माहा जसने हमरा यापन सिङार पतार कके देगसार बनसाहु, माजा बनसाहु । ओसने कके हमरा इ रङवक फेरी घरवमा सिङार पतार कके हमरा घरवके सिङग्रसहु । उतुरे मतुरे हैने हमार पबनी मा सबह फेरी रङ लगाके रङ खेलाके हमरा दिदेरी बहिन बलाके, यापन बेटी दमाद बलाके सबह हमरा फगुवा मनोसहु । फगुवावमा कन्कतेक खलक रङ एबिर सबह लगोसइ । ओसने कके उ रङ एबिर सबह्क नाउ लेवे जाइ बणही मुइ । कुनुहु रङवा हरिय हसइ, कुनुहु रङवा सिनुरार हसइ, कुनुहु रङवा लाल हसइ, कुनुहु रङवा पियार हसइ, कुनुहु रङवा सम्त्वारक रङ हसइ, कुनुहु रङवा गुलाफी हसइ । एसने एसने बहुत खलक रङ हसइ सबह ।